Mi winndai deftere, mi winnda e ɗeriyol feere, mi raɓɓita e bayro, mi winnda fu kuuje feere, mi winnda adres to mi woni, mi winnda koye mi wontiɗiri, mi yecca, mi winnda nombaji goɗɓe am, mi wiya ɗum yecca ɓe, ɗum yecca ɓe koye yetta, koye foofata koye yetta e warta, mi yarɓina peepaji ma na kanji sappo.